Nángá am̃ì nkóp ìtém ñlád ìtém ade nám nkpó adẽ ntoõm mímí Nángá ámí nkẽ guọlókẽ ke úfọkwéd etók-etók nkéguóló ke ufóknwéd adé. Nkíguo guo adé ùfók-nwéd àdẽ mma idẽm alimum ette amí eben ette ami efehẽ ekékók anye ùdóugó adé emã. Ekékók ùdóngóạdẽ emmã ajid inung ìguó, ìdém ànúng alimúm ìdém alimúm ánye àmã àlikpã. Ejáká etté àmi-kìnì ekémeéké wuo ette adẽ imm̃a, àliñkóod nyién ámi ntié keẽd né añye, ãnye ánó nyién ìtém awo ùkùdó usọ amàkpãde késé adé etók unèn toom dìádiá toom ũdúk àmádué ùsúng echiéd m ùnwód ùkùdẽ sé imo iwitãng adẽ ntoóm mimi ùsó amakpade nyie ìfiókọ uoñgó, nañgá àfo àsánga ke érém̃bótoo, kùdiá ùmám né ìbáan, kú-ùmá nwán agwo, baák ama àkpéné àkúk ké mkpõ sisi-isio agwo ké ufók adédẽ, sió agwó mkpád anwód ènén. Aketang ìtẽm adẽ àmá, àmànyúng. Amí nísiók ntoóm nñaá ké ìsóng nkélé mkpo ami mkpó ámi adúa nyién ìdém am̃ì mmó ké etté ami ànó nyièn etí ìtém, nben nsìñ ké erinám. . Nják ufọknwed àdé ñnim nnitóngo nsénƙa ukpékpe nnãñga, nƙedép ulọk m̃bãƙara, ndep ulọk akpọkọ, ndep ikwa nsé nkẽné nƙaa úkpekpe ñnãñga ñsúk ñkẽmã mbọk idẽm ntẽlẽ ntẽlẽ ntẽlẽ. Álígúo iñi ámmõ ãbõng ágwo añye nyíe ám̃m̃oke mkpañung ñfiké éssien núng nsé ñkéñe nƙaña ƙe ntók ákriká-am, añye áwõ eh’ ányie, anye mma akpélí kpékpé ùrúa adẽ ammo ‘Iyó abongagwo ké nlásúk, nlád etok ifiok akenungo ise nká ke ùfọkñwed nkámá ndé ekpénúng énám nlase nwed-nwed anye aben nyien adáka Aba. Akětọñgo urúa adé ánọ, àkúk ‘Ikiapónó akédétáusin kéed ne èkpad nawa itíon-ekámá eké tọngọ nnubéhé adé Nñubéhé éhé tóngókédé àkẽdẽ etók efók. Ámi nni-kámá múbehé adé ñsánga ‘Isang, nƙe se nwód ke ùƙwak nkinwada ke ákpọk-kpõk-áyde núng ñtóngo isáng adé inyongo íligúọ, ètté adé aben ‘itém kéed ano nyǐen, áwó ñyǐen úkúdẽ àkpanùrúa afo àkam̃akémǐ, ké àkpanurúa ami wì-idẽ úfọk àfó, àkpanùrúa awì-idẽ àkuƙ ùfokñwere àjén àfó ké àmá àsúkó iwúo. Kuɓen iḅan ùƙongo kè ‘Idem mbaak ùfọk àfó ama chõp. ku-ìmó ìñño fíén itém ajén ññánã. nkó usó ámá akpá uká atie am̃í àwùkámádé ùbùp ufok usin ùka. ánú mmá iúop ”itém àdé nlád ”itém adé ette àdé akénòhòdé Ñkámá ñsángá nángá etté adé akẽwõ nsángà adé. Itém anyé ake nnóhó nyiéndé àlinám ùfón ké ìdém àmì añye ànéhé àkpón ntóom ánám ùfón àkégwó ìdém ntó èkámí ùkém ìtém ãnye aké ànòhó nyiéndé ké nuñg ñlad núng nóngó ntó éká amì ajíd elad adé ekamá nám ùfók, ùfók ágúo atike ké ítěm amó adé mmañam ade itém àdé àmá aùgúó ánye ànté nyién. Awasi ulióng fién. Nángá águó-guó àffíóñg duólòibá àséke èkõm agwo nṣeké ñkóm anye Awasi ùlióñg fién anye ásók àkáká isó ké itém adé omó nyién awó sòk sángá kí-ìtém Awasi. kùjém ágwó ìkó. ítém adé àfón ké amí aliguo mfin em. Ntie mi. Ami nyeneke mfána. kóló itém ekénóhó nyiéñ. ké etotók adẽ ke ámi mkãmá mkpón ngõng agwo anyin. fókáwási ami mbaha agwo ikobibìhóde étop, fókáwási ami mbaha agwo ikobibìhóde étop.